<hesitation> imbwa nilindanga ilwanyi shikonanga ta shichira paka ilinde avandu vetse <hesitation> ilinde avandu vali ilwanyi ohuliraanga khumbwa shichira imbwa lisamanga nohulira niisamanga irio nimanya ombu omundu ali ilwanyi nili ipusi neyo ilitsa khumachungu shikonanaga ta ikhavanga wamachungu kali <hesitation> ipusi yino yakhalia amachungu namachungu karandanga munthu amachungu nikakharanda munthu neipusi neyo ikhave amachungu aka paka liimala neimbwa neyo ikhonyerera ilwanyi neipusi neyo ikhonyerera munthu mana evindu vino viosi shivikonanga ta <hesitation> ne kata omundu omundu mwene shakonanga akonangakhu kidogo lakini khandi avetsanga ma macho shichira paka lohuliranga eshindu shisama elwanyi paka ohulire khandi shino shinotsie okhuhitokhorora tsindolo nopara mbu kholakonanga ta paka ohulire eshindu shili ilwanyi khandi wesi ovetsanga macho shichira okonanga <hesitation> norecheresia nolakona norecheresia ilwanyi tawe olanyola tsimbwa tsilumache avandu tsimalire shichira tsimbwa natsio tsihenganga avandu navandu navo veva ilwanyi avandu navalahi ta avandu navo vetsanga ilwanyi vetsa okhwiva. vetsanga okhwiva kata ing'ombe yawaruka. Monyola ing'ombe yatsana yakhavulaho mundu huvukule vulano khuwayulenje vane ing'ombe yanye yakhatsire heko onyole ing'ombe yiyo ivula nekhane koo vandu vivire lano khochache okhwayula vaye ing'ombe yanje ikhatsire heko vane nekhane imbwa yino <hesitation> imbwa hino neyoyihatire yitsire iyoo nomundu neye hunyololoshe witsire huvukule ing'ombe yanje vaye ndalayula neing'ombe yanje ikhatsire heko ne imbwa yino lilakonanga tawe lero <hesitation> shihulire omundu neyetsa okhupa ing'ombe yanje neiitsire lano ing'ombe niyo <hesitation> ovune vwanje.